खेलन में पैसा लगाय केलाने जैसे सट्टा बाजी या जुआ। एक ऐसो विषय आए जिमें उत्साह अउर जोखिम दोनों शामिल होत हैं। मेरी राय है कि जैसे मनोरंजन केलाने जैसे कइ लोग इसे मनोरंजन के रूप में देखते हैं। अउर इसे खेलत भी हैं खेल को हिस्सा मान लेत हैं कछु लोग खेलन को गहराई को अध्ययन करैत हैं। अउर उन्हें रणनीति को उपयोग करके सट्टा बाजी करैत हैं। आर्थिक नुकसान भी हो सकत है खेलों पर पैसा लगाने में हारने की संभावना अधिक होत। ही अउर आर्थिक संकट अउर कर्ज को कारण बन सकत है। सट्टे बाजी जल्दी ही लत में बदल जात। ही जिससे मानसिक तनाव अउर पारिवारिक समस्याएं बहुत हो जात हैं। कइ देशों में खेलों में सट्टे बाजी अवैध है इसे कानूनी परेशानियां हो सकत। ही यदि आप सट्टे बाजी कर रहे हैं तो केवल वह धन लगायें जो आप खोने का जोखिम उठा सकत हैं। अगर यह आपकी दिनचर्या या जीवन शैली को प्रभावित करने लगे। तो तुरंत मदद लें जहां आप रहते हैं। वहां के कानून अनुसार खेलों पर पैसे लगाने का नियम्यों को समझें। खेल देखने अउर खेलने में आनंद पैसे लगाने से कही अधिक मूल्यवान होत है। सट्टा बाजी की जगह वित्तीय निवेश जैसे शेयर बाजार या म्युचुअल फंड पर ध्यान दे। अउर सट्टा बाजी जायद अच्छा चीज नहीं होत आए।